אן איירעניג באורד, א ביגל ברעט, איז געמאכט געווארן צו קענען האבן א פלאכע פלאץ צו קענען ביגלען אויף דעם קליידער, עס זאל אויסקומען שיין אויסגעביגלט.